פעריסקאופ ערלויבט מענטשן צו זעהן זאכן וואס זיי וואלטן סתם אזוי נישט געקענט זעהן. וואס דאס איז א געדרייטע אינסטרומענט, מיט אסאך שפיגלען אויף אלע זייטן, און ס'שפיגלט צוריק אפ די זאך וואס ס'זעהט ביי די עק, אזוי קען א מענטש שטיין ביי א געדרייטע פלאץ און זעהן עפעס פון די אנדערע זייט.